هو، هغه څه څې ما وروستي ځل باندې وخوړل عبارت له افغاني خواړه، په نامه دې قابلي پلو و، څې معمولاً د وریزو، م ممیزو او همدارنګه ا د ګازرو د مخلوط څخه جوړیګي او ا په دې کې البته غوښه هم اچول کېګي او په یو خاص شکل باندې ا چې ډير ښکلې څيره لري تیارېګي.